тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
бүгін бізде позитив болу жарысы немесе жаңа чаллендж
чаллендж деген сөзді менің подкастымның тыңдармандары біліп алса деймін
өйткені мен оны өте көп қолданамын
оны орыс тіліне аударсақ вызов
ал қазақ тілінде сынақ десек болады
сынақ эксперимент тәжірибе
мен өз өміріме сынақтар мен тәжірибелер жасағанды өте жақсы көремін
сондықтан подкастымыздың барысында ай сайын немесе апта сайын жаңа өзгерістер жаңа эксперименттер жасауымыз мүмкін
сондықтан әрқашан чаллендж туралы болмақ
жарайды тақырыпқа көшейік
өзіміздің ойлау жолымызды өзгерте алсақ әдеттерімізді қимылдарымызды және өмірімізді өзгерте аламыз
көпшілімізге ешкім оң және позитивті ойлауға үйренуге болатыны туралы айтпайды
мен осындаймын және олай сен сияқты позитивті бола алмаймын деп те айтып қол сілтей салуға өте шеберміз
алайда оған да үйренуге болады
егер көңіл күйіміз болмай ылғи стресспен жүрсек онда дұрыс тамақ ішпейміз дұрыс ұйықтамаймыз жаттығу да дұрыс жасамаймыз нәтижесінде энергиямыз да аз болады
сондықтан біздің ойлау процессіміз біздің бүкіл өмірімізге әсер етеді деп айтсақ та болады
позитивті ойлау арқылы айналамызда жақсы әлем орната аламыз
адамдардың жақсы көңіл бөлеміз
өнімдірек бола түсеміз
сөйтіп біз мен салтанатты түрде келесі он күнге позитивті он күн деген жаңа чаллендж басталатынын жариялағым келеді
шартымыз бойынша келесі он күн бойы тек оң ойлар ойлайық позитивті
он күн бойы позитивті болайық
қандай оқиға болса да оның оң жақтарын көрейік
бұл оқиғадан қандай сабақ алуға болатыны жайлы ойланайық
сонымен бұл жарысты яғни чалленджі іске асыруға бізге көмектесетін бағдарлар
біріншіден негативті ойларды алып тастаңыз немесе жойыңыз
ойыңызға негативті ойлар келе қалса оны ойлау уақытын шектеңіз
мәселен отыз секунд немесе бір минут өзіңізге негативті ойлауға ерік беріңіз
енді не істейміз
теріс ой келіп қалды иә
бірақ одан кейін жай ғана қиып алып тастаңыз
бұл оқиғадан қандай позитівті сабақ алуға болады деп сұрақты кері аударыңыз
екінші қалай ойлана алатыныңыз
ол оқиғаға қалай реакция бере алатынымыз
біз әрқашан таңдай аламыз
әр нәрсеге реакция көрсете берсек өміріміз хаос болады
олай өмір сүре алмаймыз
өйткені өмір сондай қызықсыз болып кетеді
әр нәрсеге жауап бере берсең
біздің әрқашан таңдауымыз бар
мұны мида мықтап тұрып орнықтыруымыз қажет
біз ашулана аламыз немесе сабырмен оны қарсы алып ойланып кейін жауап бере аламыз
интеллектуалды түрде оны түсіну оңай
алайда тереңірек ұғып оны іске асыру үшін біраз уақыт қажет болады
сондықтан әрқашан біздің әрекетіміз бен реакциямыз ол біздің таңдауымыз екені туралы ойланайық
үшінші өз сезімдерімізді қабылдауымыз керек
оларға қарсы шықпайық
мәселен негивті ойлауды жай ғана алып тастау кейде мүмкін болмай кетеді
енді жүрегіңізді бір нәрсе тесіп бара жатса не істейсіз енді
сондықтан оның орнына бұл теріс ойды қабылдаңыз
бірақ өзіңіздің алға қарай қозғалатыныңызды және мұның түк емес екендігін өз өзіңізге сендіріңіз
бұл жай ғана сәтсіздік
және осы сәтсіздік арқылы мен алға қарай жүре аламын
алайда бұл сәтсіздіктің оң теріс ойдың бар екендігін мен жоққа шығармаймын
алайда мен дамимын
төртінші алдынғы кезде айтқанымдай имитация
бақыттырақ сезіну үшін жымиыңыз ақырындап қозғалыңыз позитивті сөздерді қолданыңыз
басында біртүрлі

бірақ кейін шынымен де жұмыс істейтінін түсінесіз
сондықтан көңіліңіз түсіп бара жатса да жымиыңыз күліңіз жан жағыңызға жақсы эмоция таратыңыз
нәтижесінде бес он минуттан кейін ақырындап көңіл күйіңіз де көтерілгенін түсінесіз
бесінші физикалық істер салауатты өмір салтын ұстаныңыз
дені сау денеде биік рух болады
егер қазір аз ұйықтап дұрыс тамақтанбай және жаттығу жасамай жүрсеңіз міне дәл осы сәт ең қолайлы кез
себебі көңілді болу мен оң ойлауды қалыптастыратын ең жақсы фундаменті ол салауатты өмір салты дұрыс тамақтану және дұрыс ұйықтау
оны да қолға алыңыз
нәтижесінде өміріңіз де сәл пәл жақсарып қалғанын көресіз
бұл позитивті он күн жарысына қатысамын десеңіз әлеуметтік желіде позитивті он күн хештегін қолданып жан жағыңызға да бұл оң идеяны тарата аласыздар
ал жарайды сөзді қоялық
бұл әлемді кім одан әрі әдемірек ете алатынын көрелік
позитивті болып жарысайық
кеселі кездескенше сау болыңыздар